Më pëlqen të blej në një putíjë pse mund të shoh e të ngas produktet para se t'i blej. Eksperienca e eksplorimit të dyqaneve dhe ndërveprimi me shitësit e bën blerjen më personale dhe argëtuese.